Hmm, saama banuu san yɛ'ɛsa mam zi'an na ti la nara ti n bo yu'uŋɔ dia ge ti n tara la mitepita ma'a. Hmm, disɛka ti mam wan bo ba de la <hesitation> bunɔ bunɔ n yeti taalia Mm hmm. Taalia wa bama ti n yeti n iŋɛ. Mitepita wa ta'am ŋma kamatuusi, ŋma alabasa la lɔgesi'a woo n boi bini la. Fum ŋmati la za'a la ti fu pugum dikɛ taalia la dugelɛ mɛ ti ba kɔta. Fu san kɔ'ɔm ba'asɛ nuu ti fu kɔ'ɔm iŋɛ ka'am iŋɛ. Ka'ɛ kamatuusi la bunduma la za'a waabi iŋɛ bini. Ba'asɛ, ba san iŋɛ fiin wa ti fu ka'ɛ sɛla woo iŋɛ bini nyaa ka'ɛ taalia iŋɛ. Bala mam mi ti mitepita wan nyaŋɛ dugɛ taalia bo saama n de banuu.